i kō kēia wahine lawaiʻa hemo ʻana i ia palapala manaʻo mai kēia ʻōmole nei ua heluhelu ʻia ka manaʻo penei: "e kūlia i ka nuʻu". "he aha lā ka manaʻo o kēia ʻōlelo?" wahi a ka wahine lawaiʻa. ʻo kona hele akula nō ia e ʻimi i kūpuna e ʻimi i kanaka e kōkua mai iā ia e wehewehe a kālai i kēia manaʻo nui mai ma kēia palapala